Wodi dereke en pamaron bikkon pamaron ni ɓe dauridi be saaro maɓɓe dou ɓe yiɗi be canja nokkure dum ɓe woni ɓe yaha ha fere ɓe fudda ndedam kem ɓe fawi limes maɓɓe ɓe kufinege maɓɓe pat ɓe lowi ha akotiji ɓedo dilla wonugo ɓe tato nonno ɗo sei goto yesi laari saare nonno se goto man doggi nasti saare man saareka nda ha yaaso saare wonde pat beɗo bedo tamma saare ka wonde benasti chudi ɓe tawi amma wala komoi ha babal mai ɗo sirwi siriu nonno ɓe tammi ko ɓe nanan goɗɗo se ɓe doggi ɓe warti toh na ayi ɓe tammi ɓe yahan no ɓe canja ngedam maɓɓe dum saldori.